أسهل سندويش منزلي ، كتاخذ شوية د مطيشة شوية بصلة واحد البيضة مسلوقة واحد شوية تون واذا ان عندك في الدار شوية كيتشوب والحار، كتشد الخبزة طويلة كدير فيها هد المكونات كاملين كتخلطوم وكتشد على السندويش ديالك وها انت عندك أحسن ساندويش منزلي.